أنا أفضل أكون <hesitation> عالقاً على جزيرة <noise> بمفردي. السبب إن الوحدة تعطيك فرصة للتفكير وتهتم بنفسك وبإحتياجتك، وتخليك تعتمد على نفسك في إيجاد حلول. أما إذا كنت مع عدوك اللدود، بتكون الوضعية أكثر توتراً. ممكن تتعرض للمشاكل والصراعات، وهذا بيخلي الحياة أصعب. في النهاية، أفضل العيش لوحدي على الجزيرة، لأن الوحدة تعلمني الكثير عن نفسي، وتجعلني أقوى.